طبعاً إني اكون فنان كوميدي، أفظل بكثير من إني أكون راقص، الرجال ما تنفع لهم إنك تكون راقص، يع <hesitation> إني اكون فنان كوميدي، راح يكون بالنسبالي أفظل بكثير من إني اقول راقص، والفنان الكوميدي <hesitation> يظحك الناس، والناس تنبسط معه، وجو وناسة وفلة، أفظل اني أكون فنان كوميدي.